ब्राउन रंग ते माईये मन में सबसे पहिले आन्तुये धरती और प्रकृति। धरती पे जो मिट्टी है बाको रंग भूरो हौंतुये और पइद की लकडियाँ कौ रंग भूरो हौंतुये। ब्राउन रंग ते जे मन में आनतेये के ब्राउन मुंडे गन्नों कोने गयो है हनी सिंह ने या बादशाह ने और ज्यादातर इंसान की आँख की पुतली भूरी होती। वेस्टर्न कल्चर में ब्राउन जो है पच्छड़ के मौसम ते बिलोन्ग करते हैं।